إي بالطبع وايد سهلة يمكن إني أذكر ثلاث ارقام واچمعها واقولك النتيچة ، يعني على سبيل المثال الثلاث ارقام هما ثلاثة ثلاثة ثلاثة وإذا چمعتهم بيدوك تسعة ، فهاذي هي محصلة عملية الچمع ما بين هيدي التلات ارقام هما تلات ارقام بساط كانوا سهلين يعني الامر م- مو وايد صعب.